ഉനിതേദ് കിന്ഗ്ദോമ് ബോജന പദ്ദഥിലോ ഏന്ഗ്ലന്ദ് സ്ചോത്ലന്ദ്। വലേസ്, ഭോക, ഇരേലന്ദ്, അവ്പുരോത്തു ഗധവൈ വിധ്യ। മധയ ദിപ്പുന്ദു ഐതു രൂത് വേഗിഏഫ് തബ്ലേസ് മാമ്സ। മീനു, ബ്രേഅദ്, പീരു, പുഥ്പഥി, ബോക, ദേസ്സേര്തു। മുഖ്യ ദിപ്പുന്ദു <noise> ഐതു ബചോനു സൌസഗേ ഏഗ്ഗ്സു। തോഅസ്തു, തോമതോ, മുശ്രൂമ്സ് ദിപ്പുന്ദു ഭോക രോഅസ്ത്। ദിന്നേരു <noise> ബന്ഗേര്സു അന്ദ് മശു ഭോക തുര്നിപ്। ബ്രേഅദു, ബ്രോവ്ന് ബ്രേഅദു, ബോക, സ്ചോനേസ്, പിയോഗ അപ്പുന്ദു।